यूनाइटेड जो संस्कृति ह वहाँ भी साफ सफाई बहुत ज्यादा होती ह। और वहाँ इसाई धर्म बहुत ज्यादा मानते ह।